Pos denguna delas dos cosas. Ni m'acercu al ginasiu ni lo hagu nel guangu. Lo más que hagu d'exerciciu es passileal parriba i pabaxu. Quiciás que lo normal es de hazel exerciciu peru, alo menus pa mí, no se me pierdi ná ni sientu que esté transíu ni baldau assinque, si me lo premitis, vo a siguil col mi pran de no hazel exerciciu. Amus, a espárragus i a hongus sí, peru yasta.